Ɛɛ bapɛ kɛmayɔsi kɔtamini kimadu la ɛdu lee dzesi ɛdu leyii, kɔtanii mieyalɛ kɔbuɛ ƒaŋyi, kumezɛti kima kaseŋ. Miakaseŋ la miakutu ʒɛ fuedigbo. yakutu yaa kɔsuɔ la yakɔsu alɛnɛ kɔlɛ nu fa pomɛli: afonewlealu, afonebuayanɔlɔ, afɔna nɔ lu kɔbuɛ faŋyi, buamu nananɔlu la maɣla akɔsu alɛ kolɛsɛ. Mualɛ kolɛsɛ la maletuɔlani maʒɔɛ nu aŋh atamiwi ayɛsɛ abʋɛ yɛ nutafɔyɔ mɛ atamija makɔsu atamiɣla la ma kɔsu alɛnɛ kame kele ɛ ɔɔyɔ alɛ ayu u ɛɛ akɔtaani. kumu miazɔ yalɛ la mɛ leetu atamilani mablamidu ɣafanu tsɔtsilifaa. alo miakutu kele nuu ɛ esidʒa aloo udunu faa. Tɛmi mɔtabiyaɣayefu, tɛmi mɔtabi yaɣɔlunali. miaba la aŋh mɛ miakasem. mulaa mualetʋɔ la buala, malaa kɔsu anu anupomɛalʋani mɛ mia ʒɔnalani mɛ alani ekele wugbaŋ tsutsugbaŋ ayuwe malaakɔsuɔsiɛ atami pomɛ aluani, mɛ edeɛsɛli Kama. Mɛ ɔsiɛ ayu promɛ lamaʒɔnu ibaŋtɛkuɛ, kumuu edeayili kamɛ buala matsi ɔfika nu kaba nu ɔfi mutɛ; maɣa nɔfi, aɣanɔfi la mewu, amabewu ɛkumɛ, ɔvlɛɛ nu tɛkuɛni maaka ɔsiɛ atiti pomɛ Ayide la mɛ miabe kelee ɛ ɔyalɛ ayo dodoani mɛ komɛ abatatu kuɛ nudunu.